स्वीडन के बारे म भी मौके कुछ पता नही हवे। वहा के बारे मे छत्तीसगढ़ वाला मन ल ज्यादा पता नही हवे। ए हर भी बहुते दूर हवे। जहा पर लोग मन दूसरा भाषा बोलथे। अउ यहा के लोग मन के उतना पता नही हवे।